Mes napinipo kei na puna, in hinas tena peik i nai na. Katuun tin tamen tarih. Matohen tin, tamen tena nee pui Wakunai. Hinas tena hate hamanas ne na, "Ta na rarao kusi oria Wakunai." Poat emen mu nah, men mu na soot ai Wakunai, soot hamuo kusi oma tin kawo tena eh. Hamunisin tin tamen na. Na soot ana be, totooh o kusi mene na, tooh henatuut. Kato sin purio tsinen. Tooh henatuut hakap. Poat ka puana wakunai. Para- para nakai raeh tara yana Wakunai. Noa non o katuun o hisai, kobe kame in para nakai raeh tara yana terun. Hisai ka kobe kame naka in para in raeh tara ina. Mes naka raeh ke tara yana terun, in habinit. Wakunai, mea siek pumao in habinit. Nipan haobot peno saput on. Mei tuan kokorak pumao, mei tuan hen oku pumao kokou, mei tuan hen oku pumao rice, peno para on. Ai tasi as terun. Kesa, nayen para papan on. Katuun i eh mei a hoat aban purun. Kobai, poat ena ku ka a eh be na nu gun tsi pa susup be na na galas ogun, yen terun mei hare pu ih temen e ih, i Tung. Na ku tara para nakai raeh yu eh terun. Tin hoat, habinit terun kao ku ria sikut, in gu, habinit i kuo as, nangonou, kouh, habinit tasi, yen, kesa, mamein in kain habinit tara na, Wakunai. Kanaka sai naka in raeh kei tara as yana Wakunai, pan tin moni terun. Tin moni, nit e ih te, hatuokan mes menit in kabura. Kobe Wakunai, o kakao, nu mes din moni pea mes to kakao. Mes nakai raeh ke tara guana terun. Tsi pinipo eh kei na ka ana, ke nee ona anti tena ih, in moni nu hanon mes dirun to kakao, moni pea mes. Kobe mei nate, yus hanon purun in moni terun. E nu di moni pea kobe tapa hare onot di tapa sin purun manas not. I tara imea na tsi pinipo ke nee ona kan kawo tena eh. Hanun kao pinipo nahen Wakunai yus hanon dio moni terun. Koba ta tsi pinipo ih, mea yus hanon purun naka ke son dia rako. Nika na para ke tara imea na eh. Mes nakai raeh ke tara i mea na terun, run nu hanon mes din moni tin sait to kakao. Kanka, mes nakai raeh kei tara i mea terun, pan terun ke kui nokui ora run. Tenit i ih, tana kui orea yas nopokus ai nehin on. No tataan sohis- sohis in poat be no mu mes e soot, sohis in minit be no mu mes e soot ai nokui. I Wakunai, tin napinipo kei ka mea na eh, no kanat bo oku nin nokui. Nokui ka poit ona yu nen numa. kanat, na nuku dia kokou yu nen peso. Enit ta kan kokou oria pion, be no mu nameh, mahu na peso oribao tin neh. Erun, kanat orih na nu hamatonan din kanihen in pres, nu diarun nokui peso sahis. Tanasah kui terun kao ku rea sikut. Kanihen terun e ka mes on, mea besu puo katuun i ih. Ka pumea na eh, na ku tarai tapa sin pumen, mea besu pumen. Nipan haobot kanihen i saput. O pos, o kokou, karahai, wiseh, kain kanihen i ih, kao rih terun. Tenit e ih, nit e Kui mes nit in tokui pea. Sobot tenit mei hare puh o sobot terun. Sobot tenit hare ne rako on. Sobot to katuun i eh e raeh panas on. Run kame mes dio sobot o raeh, youh ke boak hanon mes menin kanihen run. O pos ke nep darun e eh, boak hanon mes on. Kobe me nep diba run tenit, mea boak hanon punouh. Baoyesan as meno kokou. Kokou nep darun e eh boak hanon on, ere kani poat mea boak hanon punouh. Nitsi memes pan tun tenit e ih a boak hanon oribao kokou. Wakunai mei ah, nipan aobot, kanihen e boak hanon oku petas on. Yi mes Naka in raeh kei tara i mea na terun. Tokui nokui terun, mei kui puarun nehin, kui ku rea sikut. Kanaka sai as kei tara i mea na terun, kahet sin puri run in natu terun. Enit e ih te nget papan orea tin roi. Erun, napinipo ka mea na eh, no tara mai roi pea kao not ona sikut. Kain roi kei mei tatara sai puo youh e ih tenit kei mea ka puarun sikut, kain to tonos tara dibao nehin, tsi pinipo ka mea na eh, e kao not ona sikut. Kahet hanon not din roi terun, mea nget papan purun in roi. Roi nget oku panas dirun poat erun e kui nokui orih ai nep puri run o kakao. Enit te nget papan nit i roi ere, tenit e ih. Terun raeh mes orih. Mane orih mea nget purun in roi, e sek orih, na puri run in mane. Wakunai yi nika tara i me na eh. Tokui nokui terun, mes nakai raeh tara yana terun, e nu sin puri run in moni to kakao, o kakao yu eh son guna, mes naka as kei tara i me na pan ke nu darun in moni i tasi as. Kukubo terun e kahet dirun. Mei nu papan as pumao kukubo, kame nin poat haso hamanas diba run tok orait be no na galas amanas ni kukubo be no na hahon on. Run kame di pan in para nu dia run in moni, kakao, kukubo, kame as din wen, koba mei a kabura haban purun mea kui purun in kobra. Erun e kui mes oria to kakao. Yi nika tara i mea na terun ke raeh on, e raeh sahis die nit, enit e ih, mei ah. Te kui nit in tokui pea mes. Eyouh oku as nika kei tara imea na Wakunai, ke raeh on.